.تارکشې خپلې ځالۍ د اوسېدو او د ښکار نیولو لپاره جوړوي ځاله چپکونکي تارونه لري چې کله حشره پرې ولګیږي، نښلي، او تارکشه ژر راځي او ښکارو ژني او د همدې څخه د تغذي لپاره استفاده کوي